Nyaku weang kesa kepaarku petelesen, tan memang telung kita tou sawean paar kita pe wedong petelesen tu umpama tanunyaku kupa kasamedo <hesitation> mesiwo usaha me mesiwo usaha me jaring ahh ten itu memang perlu perlu, perlu modal perlu, perlu biaya ham tumo ya karna ta kita kutorok kenunitu karna supaya tamusi sabar <hesitation> medom medo kekesi ke kendaraan ke kamamedo motor yaa satu sa' di' sabar kumora tare jadi tasumus musti kita tamusti sabar ta su musti <hesitation> mentou ma mento mator <hesitation> loita supaya hee sapa sa sapa ampe doang sapam mpe donu keloan satu ta kita sabar tan sadi' sabar sa kumea mencari ni katoan lain umpama ya lima puluh ribu, ya teles mula langsung pa bis nula teakan. Nea mungkin empe' donung di' kodeanung ya kodi'a sabar kumaan langsung pa' bis nurulang luit, saa ko sabar aee pas pasti ko komasimpang la, komasimpang la for ohhh sabantar kube' dola tin ya kusumempang lah <hesitation> umpama ko makatola lima puluh ribu, ma lima ribu mpa pasimpang mula ahh moure muore kan itu melaker melaker ahh torok ke'duane lasapam <hesitation> kepar peduan pedon ko sako medo par medo <hesitation> motor ya ko sumimpang tumabung <hesitation> tuana payayat ya memang ya musti sabar supaya sapangke pa pikiran ta pedonta toro ke' doan waya waya musti sabar ma sedangkan sedangkan ko ko meke'ke weang pe mikir mikir umpama masih wo'o kitam punyaku masih wo'o tin ya musti sabar tea koma piku' karna kode' sabar yampu de mungkin pa sampa pikir no si wonu langsung langsung mamuale ya musti lumati sabar paya ke'doan lo apa sapam mpe mikir mikir mpe'donu ka ka'toanu toana. Torong kita tou kita nemang kita musti latin sabar, karna sadi' sabar kitama' toante osei tou sadiki sabar. ko kasinggu antela oki koo mupi' tan sako sabar ko apa wiase tou he'e ya ko musti sabar karna sadi' sabar koman tu antelaosei to kasinggungan tela oki kumopi' kapa ko kela momakelang komakelang te kero' urempean papedamur okasa padahal entawi te, eem kan karo sako sabar maanturu ya <hesitation> pedamnuk ma angko makela otawi teren karna ko sabar makelang <hesitation> kodi. <hesitation>